E fomba fagnadiova fitaratry maloto zany da fafagny ame lamba na fafagny ame seriveta, lemandemagny ame rano ohatra e seriveta da avy eo akasokasoka aminigny fitaratry igny da rehefa avy eo izy madio, izay zany e fomba fampesagny anazy.